أحب أتكلم عن السفر, والأفلام, والهوايات, زي القراءة, الرسم, الغناء, الإلقاء, والشعر, والطبخ طبعاً, أحس هالمواضيع يعني تعطي طاقة إيجابيةة, وكمان مفيدة, سواء كانت للذكر أو للأنثى, وتفتح مالات لنقاشات كتييييرة.